Diewu minka ni yiɗɗa pari feyi, sakomaderema bangal ballon. Ko sabii so mi yiɗaa dee, banngal diine an ana wañi ndeenɗon huunde. Bon, kañun e kulle kuurɗe. Miɗe waawi wiide fay mi walanaa ɗun wakkati duu. <hesitation> faa <laughs> ndaña hen njaɓu muɗum, ana tiiɗi.